Tijan ta hu u un. ta ngu ti'la jan ta akixati xhikonti nida nra xhitón, nrida nra yitón nida yee, nida jan mijan nidajan chikoti ta netia noti ta netia xanti, ta xati diki ho o on. nra yitón ká, tajan kixati kidati jan kixati kidatí hu u un. ho o on. hí ho o on. anria nania jan kidati ho o on. nido ti, to ajan xhikoti noti ta xikoti nrida yee, nrida hu u un. mijan nrida jan tá, jan xanti ta kidati takati <hesitation> xitón nrá xitón kidati takati.